Su fekkee si wàllu njàngam mi la ne, dama koo bugg di soññu mu góor-góorlu pour bu ëllëgee mu mun a dimbali boppam dimbali ma. Ma ko ci dee soññu su demee jàngi su ñówee ma ni ko stydil. Su stydiwee ma ni ko seetaani tele du ham tëddal. Su xëyee, su fekkee liggéey na li moo liggéey ba pare ma ni ko jëal say buub ba jàngi di jot ndax njàng mi sa ndimbal la, suma ndimbal la. Dina wàññi coono bu bari bu la yàlla dimbalee, bu ñu yàlla dimbalee.